to shinkafa ma ba kulin fwiyenu ka ng sure, ma mwa ki̱ranku ma da kunun ku ma kurun a ki̱ranku. ka ng kur kulin fwiyen didde, ka a wuse we nge yinu mwa di fatu koroniyu ma kur tunuwe a mure. ma yo mwe nama yo du nabwen dinedu ke a laduwe la. ti̱ kuku ka la dula nge bunge du mwe ka kutadu yinu be ma sudu sube yinu ma yo tu bwan ma chakaku ki̱nin keku ki̱ranu ng chibu ma chibu yirin nubu ki̱ sibu a bibu biye wu mi si wumi ki̱ bidu bwams na kan mi si shknfanu